قبل لا نشتري سيارة أو قبل لا نشتري دراجة لازم أشياء نفحصها بالذات لو كانت ذي السيارة أو الدراجة مستعملة، أهم الأشياء اللازم نفحصها التواير، أربعة تواير في السيارة أو تايرين في الدراجة لازم نفحصها، ثاني شي الماتور، ثالث شي السلندر، ونشوف السيارة من الداخل نظيفة ولا ما نظيفة.